Ullewa fewɗum, e ka wodi feɗolo makko e ɓandu ɓalejum nden bo e ka kashsha daga ɓadaaki, raa konduga ɓalewa kanga ni noon ngam laati ba ullewa wuri, ngam bonga.